Dada hunga maguda ma dʒugwamda dʒug kʒuhgl duʒarhna kumdaha thar kum hunana kum gukya thadur thab mabagabag thadur. Thaba kmchiga karfiya ufadina km bara dgitaha km takafa baduma kum bagana thada hinyaha kum bagana mai ndgi km mai nmd bagana machagachag nksbiya mai nmd dʒganbiya masarta dagal da mat whalina mathu manda thung takafa, kadagal kskmd dama tughala kmdaga da usga, dadama kace buwa ko hkrdna kmchiga kmguya sasa ma tughala ma samdahanusga kmguya ka barg kskmɗa mabaramdabarna, ka guya takafa ma thinnamda thir kta kafa kmʒuwa daidai karfi unkwahna kmdad hugana inthur kumbagnumd un mai thuri km dada hungana, in thur kumbagnund un mau thuri bagavbiya gata guh nda kwa dakyar mayarwa gata kaf ndakwa ba dakyar mayarwa gundgimin da gatava ma yarwuna. Kobakwar kdgit ndakwani ba kwabo mung thada kdʒanmayarwun, sarta kwandʒa km hinyaha may thurambi band kwana tagnai taki kmusg badhuramda samdal ndukwah da yarwan kwana, vaka usg ndakwa mayo kafin ndakwa mayo yu nda kwani sugwavbadsugo kwab nda kwamaya kub ndakwa mayo hulfa kwar kdgitini, sai da sugwau bad sug amma sarta kwamdʒa km maksamda dʒi mai thurand dgata kwanahini sai dai km vlu kdgamda kmsgu ksapula hamd amma ma yarwun bahabarana baha hnana aʒukafina ma munga ma maya ahadʒa bandkwah mamuga ahaʒu waha kskmd dʒga ma yarun may dgi kmbogabag nmd ma yarunbi, tun sagalam adayija dʒakm bagkau bathura usgamda hinyah amma ma yarwum kwana, mai nusg mai duli dagal nu dusgbako ahadagada usga sai mung kwabah mamun kwabah adagal da sugwa guh apla kwaba dgal dama taghal, mun thada kdʒgan marwun bamakarat kʒarhamda kwani. Kmbagabinmd kwanbiya ʒar hamd kwan nda kwi huba thada me dada kwa muthru mulgi ltr ndkwani armulkumdubi, nitrbiya mun thada kskmd kdʒga ma yaruwan, kuba hulfa kwar kdgit sugwav bad sug digiti ma ma sugwa ndakwi ba sugwav mung tha kdʒagan ma yarun, udi maha mulgaru mulg ndakwa aha mulgaruyo mung thada dʒga mayaru ndakwan don mai ndgi baga bag nudbi ba yaʒhigl kawa wan vana ba chivta ba hahvana, ma mung aha dagala agatuk yuwa mamung agatu vaka vaki adagado gata dakara adagala agatu kdakara, medgi bagabag ma yarwunbi dʒga mayarwin mung thada kdʒga ma yarwin, don may li mulgarumulg kudbi dʒga mayawunbiya sagalamɗa maks samdal ba thad samdal bi koba daubi to dgiti dvakai nna maha farʒha kaskwing ndakwa mayo dgi dabag ʒarhan kaskwin bagudadʒga mayo bagudadʒga mayo. Da kyar kmdʒga ma gudahan may nndigit nngudbi may ndga hdagubiyo, mai ndga hda haiwukayhanbiyo badum maindgit blabla tihrahbiyo badum km dʒga bandkwah bat balabal ba yaʒhigl wan mulkumdumulg kdgan, mngthad kndʒga ma yarun kyawara kaikam inhubugan kthad don may dada kwa mulgwad mulgbi, in hubugan kthad mun ʒarha tvukar, kwabba sgwa kaf ndakwi mung thad madagal ma hugahan kwan may nmtakran kdga ma yarunbi sarta kwandʒa maksamd nmdkam dʒamtaka, kubau km thknathk amma ndawankam kam may ndgi km thukna thug nmdi, hinahna maha may nin dvakai nda ku vulakvulg ʒarabah kdgit, to aha sal dama yarwin nda kwa baʒrabahin ndaku may dvakaibi bindakwi thgnnarai dgitbi, bale da vlaksah mung thd don ko bau sa sugwavbadsug dgiti ma mai sgwavbi ndkwani ba sugwavo dgi sgwav ndakwani ba sugwavo mung thada kundʒgan mairo. May dgintagane dtagi sai intaga uskiya ʒhigla naya kobaha huba thad ko aharchinamtakrm saibusus kan kyaʒhigal, bakam may ndgin tagatag nayi kdʒgan maksn mayarwini sai yaʒhigl wan da plgana, dadi inching naitsa dumung tsagharintsa km dʒgam tada kubawa thukna nina sai ma lihakut lihga, mana asga amma kskai nndagala anha mamung ndgt vakan vuluwa, kobau wadʒgara amma asga wadgi vakwah amma kumdagala kum dagal unta dina kum dagala km tagakusuakwahi inching kdadi dtsaghar ba shagr shagr, may dgi shubgwav ninbiyo mai dgo shubgarnai biyo mamung dgit vakan ndakwa vulgwa vulgwo mami digit vakan ndkani sagal da ndavgan vakaro, dʒgar banau ndakwi jida vakwa tsagha mama kmdagal ko dagal da vaka ba shakalga ko dagal da vaka whadaga, ko mura kmdagal bamtad dtsagharna tsagharkan nakwanaga kai ndakwan nagannekina mai dgi km shubgar numd kʒramdiya. Kobau ndgana tagwataga kobau ndgara ihtagar taga nekina majijir kam tsaghar kam nakwanagnin kskai kai kuma innagan thuha wakyahamda kobauwada dʒugara sagawa tagwatagtaki n asg dugwaba ji dagadavakah duguwaba wamun dugu vakwa mata ka dagal kskmd kai thaba ma mun band kwahina in tagartag thughwarawakyahamd kan thughra wakyagha jir jir nina mai kdgiti da taki da sagawa a taki badʒarvimahudambi naba taki kuluma kumba ʒulama kmtagan kdgi umtak umtak umtak bakum hubasga kmdʒgana mamug nina kumʒuwa mamya kmdʒanamda ma thaknathig nin kdgit swadana mathankna thugnaya inlannardana mamaya kmdʒgananada km ʒlamamda dthuharawakyah amd thuhara wakyaharkam mung jir kin mai nin tafidbi madugha amma kdgit bandkwahim in kam surgsurg nin kgaldud man dʒugana ksn kvigan menin na taki badʒda khaya didbi meni ushavbi saineba taki adʒandg nirvidma hudaha bamarau tagan taki awamaksin nda.